أي، طبعا له فوائد مثل تحزين-تحسين الذاكرة وتنمية اللغة عند الأطفال، لكن مو ضروري للجميع. ممكن يخلوه خيار بدل ما يكون فرض، مع أنه مهم للأطفال وأنه يساعد على تنمية ذكائهم. ولكن هذا مو ضغط عليهم، ما يأتي-ما يأتي بالإجبار، يأتي بالتشجيع.